په مصر کې د "شم النسیم" جشن یو لرغونی او مشهور دود دی چې هر کال د پسرلي په پیل کې نمانځل کیږي. شم النسیم یعنې "د باد بویول". دا جشن له لرغوني مصر څخه راپاتې دی او د نوي ژوند او ودې سمبول ګڼل کیږي. په دې ورځ، مصریان له خپلو کورنیو سره پارکونو او باغونو ته ځي، لوبې کوي او ځانګړي خواړه لکه رنګینې هګۍ، مالګین کبان او نور خوري.